Tamy fahin̈ananakà zen̈y, karazan̈a biby efa avy nan̈anako zen̈y, aroe fo e. Tsisy koa tsy aroe fo: akôho ndreky rabosy. Zen̈y irô aroe zen̈y fo.